Izaho izao tia mihinana drakaka be mihitsiny an, nefa tsy <hesitation> tsy dia mahay mahandro drakaka aho izany e. Tsy hoe tsy dia mahay fa tena tsy mahay mihitsy aho. Mbola tsy nanao mihitsy aho fa, <hesitation> eny amin'ny hotely foana aho no mihinana drakaka na any an-tranon'olona. Dia izay izany no mba tiako ianarana raha hoe afaka mianatra aho dia hianatra mahandro drakaka amin'ilay matsiro tsara iny.